Lus caneise jeranrefrique ambiold chicun ticuiul nansa panta keiyl comida cuej panosta guardado los refrescos nortequello ñou guardad megañou nakeint meaguandey andomaket andaguardado a not an refri comida manau metaguardado aun metaloun refri mengay najieran porque miyac tukeyampamou pachit chit comida ñumanieli pots santokeil por eso meacuyat taguardado por proteger porey naran kinderefri